هو الواحد مو شرط يكون خفيف دم، أهم شي يكون شخص جيد وشخص صالح. لأن في واجد ناس مضحكين وخفاف دم وحليوين، الواحد يحب يكون يسمع كلامهم وجذي، لكن هم يطلعون ناس يعني شريين جذي، يعني ما- ما منهم خير، لكن يبينون ليك يضهرون ليك بصورة شخص مضحك وحليو وحبوب، لكن هو في الحقيقة شخص شرير.